أكثر نصيحة أثرت فيني كانت لا تتردد في أخذ المخاطر ،وبدأت أطبجها لما جررت إني أبدأ مشروع خاص بي رغم كل المخاوف ،إستجمعت شجاعتي وتبعت أحلامي ،هالتجربة علمتني كثير وأعطتني ثجة أكثر بنفسي وبجدراتي وإنجازاتي.